Indray ao anatin'ny herinandro izaho no misakafo any amin'ny hôtely fisakafoanana, ny hôtely fisakafoanana tiako indrindra izao de le hôtely fisakfo au